ग नमकीन खाउ जामौ पसंद लानतौक क्योंकि जु स्वाद संतुलित रंग विविधतास भरेच निज। नमकीन भोजनऊ कई तरहो मसाले रंग सामग्री निच, जो खाउ पंग रोचक बनेच। जु औनु तुरंत संतुष्ट लानच ऐ लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान लानच। मीठा भोजन हालांकि स्वादिष्ट निज लेकिन जु अधिक मात्रो जामगस डेयाङगु नकारात्मक प्रभाव लानच, जैसे वजन बढ़ेच या ऊर्जा ऊ अस्थायी रूपस बढ़ेच दौक अचानक ही घटैच। नमकीन स्नैक्स या भोजन ऊ आनंद ऊन्नौस स्वास्थ्य ली बेहतर हाचौ। जब तक जु पंग संतुलन ऊ जातए।